Subaden kaŋgu lurŋgaanu ichi sey lutoo n̰ar, iche n̰aalurtoo n̰artiiguni tabuk waak tabaanak kay subu wekit luraŋ tiigunun lurŋaanaŋ yoo kap zuŋo, yoo kap siŋen joko ŋalaa gindaa tiigunun alkanak jaa mujukulaagu wala n̰iŋ futur galak tindrii fiyan koŋoni suba tabugu beetir tiyoonaa tiday annaa tika ti n̰aa yak subu naa waagunu aŋaa muhimti n̰ey tabugu zaata ke tii kanaa wutulŋun ti tulsi ŋoti tiŋ indriyarka an̰teenu haa lutoo yak subu tabugu tinday waagunu jaa lutoo kay too, lutoo sayaa ti iday furgudaa nokoy, kay too jaa silaa ti wamsi waŋi kay too jaa kulisir kaŋkultuu nokoy munjukultuu nokoy waagunu jaa kubaayek chayee nak ti wamsi, n̰e kubaayek. Wala furgudaa, wala silaa waagunu kaŋgu lurgaa naŋ kun̰iinu waŋ lutoo tindaywi bee jaa ŋalaa nuchoowi annaa tika ti wasa arwaagunu kaŋgu laŋir nu jul kun̰iinu firtik toroŋka aasuŋun saa suŋun n̰aa too joko komoloo ti n̰aa kaa miigin hor tiitee ti. Kay too jaa wurŋaanaŋ waŋ n̰erek irik waagu ti in̰tee iday haa kun̰iinu tiŋ maa firtik tirŋaandi n̰eregu jaa n̰ite ha way n̰erek kan walfa zuŋoonu halas kun̰ii nenee nu kaa walfa iriŋtee ti, wojoo yak chayii wala silaa, wala furgudaa laŋirnu n̰erek nin̰agu wey tii tabuk tenek tenen tiitan, annaa tika furgudaa naa chayee naŋ, silaa naŋ wak jaa n̰erik irik waagu tin̰aanu sagalaagu fot toroŋtan, annaa tika ti halas kaŋgu dum n̰aa tenee subu nak naa nugu tii tasi, tonoonoonugu tii tasi « hesitation » tin̰i. Kay too mii n̰ee subu den ila chayee ditir laŋi iri, waŋ tii tidaariinu ti, n̰ee silaa bes ti laŋi, tii tidaynugu ti, ilek jaa miin̰ee. N̰erek n̰i subu de am adaynu ti, annaa taka kaŋgu dum tiŋ lutoo yak tiigu nonoonoonu tiŋtee ti, annaa tika futur subu naa waagunu nuŋguljii waala n̰iŋilrek jee wala nuŋulak jee, irnun taanu kaŋ subu den rik nenek kan biyan. Rik datamgan ti kiya n̰ee giyay n rik kan naa nu hor taanu jahis rik kan kiya barnu lel ti giyaynu joko gaŋlaa tadugu kurut, tabugu kurut dorŋoonum jaan tiŋ gisak ndriite, giyak ndridriyaandaa kaa kijii ŋalaa gedew ndirte, annaa tika n̰ee sabab nu tabugu lutok tambay, turgaanaŋ lutok liŋinak kay, laakin tabugu niniŋak taanu komol toroŋ ka nduunu kaa, komol toroŋka aasuŋun hiya mii kaa musaafak nenek gagaygu kokon ndrakte. Aazoŋa ndaanu yaani tiitan, annaa tika ti futur subu naa waagunu aŋaa muhimti.